لو تفرغت لمدة ثلاث ساعات في اليوم ممكن <hesitation> استفاد بثلاث ساعات أحددها إني أتعلم لغة محددة او ممكن مثلاً إني أخصصها إني <hesitation> أتعلم مجال ديجيتال ماركتينج أو خلافه أو او شيء مثلاً في البرمجة <hesitation> بحيث ان الواحد يمديه ان هو يتطور من نفسه اكثر. عشان يواكب العالم من حوله